סאו ק- צו מאכן א- א צדקה איווענט <hesitation> דארף מען קודם טראכטן וועלכע זאכן גייען צוען צו די ציהערע אז זיי גייען ווילן קומען און זיי גייען ווילן געבן געלט. סו קודם קען מען אנגרייטן א זאל און אויסרעכענען וויאזוי אלע טישן גייען אויסזען, אלע ציגעהערן וואס מ'גייט דארפן פאר די טישן און פאר די אנגרייטן. נאכדעם דארף מען אינטערעסאנטע אינטערהאלטונג פאר די גאנצע עולם.